Oli babé néni ucaméén béjoow gawu tiin taan umimé gapoor, aw bémundum umojul maal miin ufofohéén to injo ufaak kinding uŋorul furasi miin nuwu; no gapoor gagu mat guju guyuho imbi guyogéni. Néni ubojénut nuwu do mé, gapoor gagu békani gasomut baan aan néni uyiif gapoor aw bu gasomut. Yo écimé gapoor bala uwu go aw bébojéén miin uju uwu jambi gukani gasomut.